که څه هم سلاد یو صحي او ګټور انتخاب دی خو زه به د غرمې د ډوډۍ لپاره سنډویچ غوره کړم، دا ځکه چې هغه به تر ډیره وخته ما مړه وساتي او ممکن د ماښام تر ډوډۍ پورې زه اضافه خوري ونه کړم او ځینې غیر صحي خواړه لکه خواږه او سنک به ونه خورم.